पालतू जानवर जीने अपन घर में सदस्य के रूप में रखा। ऊ जानवर न असो राका जाने की ऊ घर को ही सदस्य है ऊनी ये नैतिकता के वे। अपन उ जानवर ना ने रेबा के लिए जगह भी देवा खाने के लिए भोजन भी देवा। अगर अपन <noise> अकेला अकेला रेवा ओर अपने साथ में ये पालतू जानवर है तो अपन ये लगे ही नि की अपन अकेला है। अपन उन्हें नवाडा भी ओर अच्छे से रखा भी तो वे धीरे-धीरे अपने माहौल में डल जावे। एक प्रकार से जानवर पलबो अपनी नैतिकता है।